Gomnati ɗon mari bote sosai haa vod'enko tarbiya himɓe koh numo mabɓe. Gomnati wata doka no hanii himɓe wata kare, no hanii avulwa be no haanii un soora koh un sooda humde ha luumo. Gomnati wata doka je komai dole tukka.